Bogibogi a tatagani a raka rigoni numana goiragu a gurigiani bokagu a gurigiani mona na a ragekauni ti a niuni ti a niu gosini benamo a raka rigoni gegu baga a gabiani boga gana a iagoni bogai lako a gabini lako a gabi gosini monana ma a iagoni vamokai vamoka a sekeani bema ma gaukara neganai gaukara tari a veirini a vei gosirini lako ma ga gabini ga degoni ga fagani ga iagomani numa gana. Numai dagara ga torerini monana fou ga iagoni ga genogoini numa gana. Numai ti ge veini ga niuni o asigina tu ga founi logo monana ga iagomani ti ga niuni ti ga niugosini tu ga tanutagoni mu bogi nuganai ga rakarakauni kotunai vanuga nuganai femili ga gitarini o asigina tu numa gana ma ga genogoini benamo ga tanuni mu bogi nuganai gena taimina na e gabiani ga genani benamo mo tu gai gema mo garo sebona gema gauvei tu moga mogesina e vetoreni Benamo bese gesi monai ga genani mo ma iagoni e laganini seim vei- ga, gaukarana ma ga veiani mo ia bogini ma ga genani vanagivanagi vanugai ga tanuni tu mogesina ga magurini vanuga gena maguriai ga tanuni bona ga magurini gema tanu garori mabarana nuganai mai vanugai mogesina. Ma garagogu bona natugu gesi mo gauvei ga veiani o ne- nega gutuma natuma ga tugurini ge iagoni sikuri gana sikuriai mu lavilavi forouklok o faivouklok mogesina ma gege genogoini benamo ge genogoini murinai ge gereni ge gereni mu ia lavi bogini gea founi ge genogoini ge kirarini gea founi ge genogoini tu ti ge niuni ge ganiganini gai gesi ga tanutagoni mu ia bogini monana ma ma ga genani. E laganini ma mo seim gauveina ma ga veiani mu ia bogini natuma ma geagoni ge sikurini ge genogoini lavilavi lavilavi ma gama vegoitagoni Tu vanagi vanagi ga veiani kavana magurina ma ga veiani mo gena gena tariai vau gena na e kiragoimani o nega tari tu gema fr- fri taimiriai tu kone gari ga iagoni magani kone ga vetauni o nega tari karoma ga dururini geri vamoka gaukara ga veini o nega gutuma tu gema lubu gauveiri ga veini vanuga nuganai seket nuganai o rigin nuganai korana mo au gegu haroro gena dagi dainai. Benamo nega gutuma tu lubu gena gauvei e baregoni neganai tu mogesina ga garevani nega gutuma femili gena gauvei e baregoni femili ga dururini nega gutuma benamo vanuga gaukara misi misiri ga veini gema numai gema vamokai o komuniti gaukarari nugariai vanuga ga iarevaiani dabara ga iarevaiani o gema fil ga iarevaiani haroro gena haroro ga duruani gena numa gaukarari ga veini o numai numa variguna maiga bege vagarugaia maiga bege vagarugaia maiga gauveina ga veiani ga duruani. O vanugai keve tari maigeri neganai nega gutuma ga vadivadi vinirini ema pastrol gaukara nugariai mo gauvei ga veiani o gema tanu garori mabarari nugariai tu gai tu vanugai mo ga tanuni vanugai ga tanuni bo gabu tariai asi ga ga iagoni nega gutuma nega tari fakai niu ga vetauni o tari ga dururini geri se- sega variguri ga veirini o femili gena ura geri nanu ga gutuni haroro gena nanu ga gutuni asigina tu benamo gema numai mo ga tanuni gema vanuga nuganai nega gutuma tu natuma gesi vada wiki nuganai ga gurigurini iagoni sandei ma ga gurigurini benamo mogesina ga tanuni gema vanugai